Kua jaevi oiporara jeta rupi yemboavaireta, ñoraro pe oikoreta, kuaviko oikuauka supereta, kïaraï jaereta ombotuisa vaera jëtäreta, jaeramo añaverupi imbaepuere, jare oyembo tuisa kua tëtä, kua ñorarope jaereta oyenboarakua reta